kai so muni a somini haɗa ka a zomgomi daman ur urya ka bi ki shere ka gomta sai ka gomta katko na ko gomta katko deiyi na geɗe dom na ai yoto bu a warkin ni na moiko ita tsanani a nemti yesi se a gomte ko ka kwalshe dum dum to to kaiso mu dano sama sama tana ka kwalshe gwalla mana gom- gomtanko yyesi on mi tama gattandi to muni meso jinyyan mu daga yesi ɗumɗum a bi gomtani yesi a kwala ɗum a bi gona haɗa ka son a gomtan yyesi amma banda zaman yo kaiso to kaiso ka`i mu din mu zaman eina enkon yake tada asibiti daga malum au ago auno guni na auna ko guni amoi dom ko aze domko alura bo kola ko tiyya ne tiggeno a tutug gekoi a tutug gekoi ka koi durti be i soi amma iko zei jenit ko banko na dattani dom dattani ham to ki bei sota ma. Ta miya ta miya womsi dei mu rumbu`i kumka`a gona samboɗi ko takanni to sambodi ta ka bu wom a shoni ishanko eh moɗi ta miya ma ta dot ta miya <hesitation> shikenan fa andi au kauson sai dai asibiti kawai andi billa uska yo gargajiya so mi duk kuma mun asibiti to ka diko asibiti bu ma ana ai erin ni beyi gagai ni ba manat bu ba som yom ur ur ya ka bi sine gangan ki kaɗam i an duro mu moɗi ta ali liba ko gogɗi ti zorin ni ka duti ka guri zorin ni ka duti ka garti gangan ko uska hada ganga haɗa jeni ku gok itu jan gir mo zorin ni yyo boyonni ko ditko ka garti jenit ko ina tsammani na haɗa jeni na so ajali bun i du a warkin ni amma kaiso ku mai ko du gommi biya di engo duk biya di engo to sabokka a lamar duniya kaiso godei an hamri kawai gona ka habri bu amma kola zei ki rayuwan ni bu amma naka gamko habri ayya ke lafiya lafiya fa domin sabak duniya chanjito. ki som yobu ai som yo ku tishe iska ni kauso ka abu fa kauso asibitin miya mu banan asibiti bu fa amma kaiso ka andi mun ta ma rutam se asibiti to asibiti ma dole ko diko bu ma zob ton ko ma wane asibiti wane ka ɗeno a bano wane ka itto`o ka`a balle muno jeran ma ta ab ai taipod ta miya to taipod s- shi i shawara te ne taipod shawara maleriya te ne taipod to amma kai so ka andi bu shawara andi ni zuganga ko zubu zubu a gomko eh kebe shan sa a gom ka siliit uska yo gargajiyya koma karat bat tu zugon ko zugon ko zugon lanshe ha opti alni a oszangalawo a gomtom zuni ki coriyo dafko ka gunja sannan a gomto zuni na goman kom ina tsammani diran ko aptin ni gontam ki mor ko hula ko mor duwaro na goman ko ka sinkon sin ina tsammani na goman ko ga zoni na tebe si yo ajali bu a warki ki to amma fa banda kaiso kaiso ka beji no kan kam mi. Tamo russanni handi bu <hesitation> eh eh deini taɓa tinni tili ni taɓa tinni to auyo munin diran kan ni kwata kwata to kuma anni tishe som yye andi roi moɗi ta kafi zabuwa tasi biya kati sibu ta ajini moto duk mu tisi si bu kau so ka ta wanki to muni kauso dinni sine luman mu so sorum duk yya kam tishe e ki ajini moto kafi zabuwa duk mu kashe ka`i luma mu tise si to na wasken gomme dole a- a mokti ko illa to na moktiko illa a dam i tilin ko a dam i <hesitation> eh domko a dam ti i ki rufsom ko yoto ma tazini bullin ni to ko i.